Bueno pues otcatca tlamacaya de oyoctiaya de gueyca osea porque tiacha cuishikiaya in ropas guetka ican cuatlan tos tetisin clapacoyan ocasusuaya ipan in tetsitsin ipan in árbol cuasosiaba y ochiaba juaguagati in tsotsoma guan luego cualiquiaba de sheguaki iván yo guaje in ropa de se que memelti otcatca icon tlapacatineca amo catca in atl i con de ameyayl tlapapaca ipan tlaguaguaki cualica seco in ropa guan este se icon de ye cualica seco guan ayshan ipan lavadora yeca usarua nochi ica tlapaca tilmal ipan lavadora nochi de niguicaya ahorita ya con lavadora tlapaca este si catca de secadora ca ica ica guaguaki in ropa nochi icon guan pus sufriruaya icon guan ayshan ica combi nochye yagui